Ny fomba fiasany hety koa zañy da teña avao minday ny hety iñy. Da ampidiriña añatiny vavañy roa ao ny raha heteza-teña da tapatapahiny lama iñy lame.